Lilini kiria mbumba iikuuga mbecha mbija tii yaani tikila kitu kintui kiria mbiji ii kila kitu ii kwithirwa wira thiiri nkoprone naa munthi winachio nouchemia naa muthi winacho ukethiirwa utikio ukwaaga indi noslikue haraka naukibioraga ilawithirawa matarania jania winajo iijo mairgi ukethira munthiliu mosaba janierajo atiligutarira jaku eetara jawe nao gwikenio awe indi ukethira ligwe gookumia wi nabio nuubiora lakini bikeethirwa ibia stress naginti kiria lunim. biji kii mutunirene kaabo ugwe wengwa wina uuni mbiji kii mutukurireno kaabo ugwe wengwa wira kagogi gaaku kaanini karia winako ukoraa gintu kiria nookaroende mbecha inyingi nya ugwe wengwe nookarichikerereera kaaba mbecha iria ukuthunkuma ukimenyaa chinganirite mabataro jaaku noonthi noochingie kiri ugwe chitwike mageni bando kaaba kiu ukwona kiinii ukumba gukinganinia kira thiri nkorone indi tigana na mbecha inyingi. Nontu imbiji kia mwicho ichia matarania jamaingi ukethire mbecha taiu ichikuene stress uitikumba guchitumirira uria kwaagirite uugwe urichimira naakili chiaku lakini utiguchitumira uria kwaagirite naa gintu kiria mpumba kuuga kiri mbecha chionthe ugakennera waora muntia ati ugiitaa antu nuuchemanirie raa muntu ukaambiria kauga wui Kaaba ndikara ndikara jaa Fulani Fulani uu tigananwe ugwe kara maicha jaaku nookorore ukari uriohari na gintu kiria mbiji ukenja aki gwita ngugi eeku uria kwagirite nookaraki murungu atwika tu ogugutangoria kii mantu jonthe utiunthi buremaa kiimwathani lakini ukaniuga uchii to ngerie noouchitengorie na chithire utwika sira lakini riria waambiria ugwe wengwa gwikaa murungu oku mbere naa guchitarira wengwa likamenya kii mbati kuthithioja giki mbati kuthithioo kiu gigagukenia lakini uga koneera inyingi chiti chia bataa inyingi cha gakwaa stress inyingi chia gukwa mirimo. Kaaba withirwe naa mbeeha siith ching’anene naa mabatano jaaku uu uu niu mpumbaa ikuugaa nontu ndanachemania aa maingi ukethira mbechaiu nwithaniire aria iri lakini utikaraathiiri waaturaa kurira watura pillow yujuri methori lakini kiu kinini clou ndaikire kau kanini ndaambanirine nakaa mwanka ndirakinyaa ndakinyire uuni imbugaa kaabako indi ugakenera kiu kinene okwona kanootamani biu ukwona kii naa oome Kaaba ukenere kiu kiu giaku weene kiu kinini ikio mpumba ikuuga ikio kiega naa Uuni ntiumba kuuga mbecha ichio kila uuni aria nkinyite noorianthoomete mbecha ti kila kitu chitikwaa thiiri chitikwaa gikeno n nya babaingi inkwona bagikwua ii mirimo naa benachio kou mbecha ti kila kitu konera ooriori nookera ngai oku akutharimire au.